I- ihinu kikilundi ikyakurya pakilo, <noise> ikyo kisungura kyene. Ikisungura, pamunyi kikonelela, pamie pokilonda ikyakurya, kiuta kutema amanyasi, kingatema amanyasi kikuma, gangume kivikira ndokivanga ukurya, amanyasi ila pamunyi nakikenda kikenda pakilo uhwene. Kingakede paki- maana pamunyi, isyinu syolo suwena usirutira kwahiyo ndomana kikenda pakilo, kiva kyene kimene. <noise>